بصراحة هي الحكومة الناجحة لازم تحافظ على الاتنين في نفس الوقت لازم تحافظ على النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت تحافظ على البيئة لأن الاقتصاد لازم طبعا عشان تكون البلد قوية وناجحة لأن كل حاجة دلوقتي بتدار بالاقتصاد وكل حاجة بتتكلم بلغة الفلوس ولغة الأعمال والبيزنس